<hesitation> yaá kaa nani nu ka ta'anyo gripa xi kueé sáaji ka kaán yaá jɨ'o yuku ɨó xaán yuku pero tu jiniva'ana nombre pero ɨó xaán yuku ka jɨóɨ nayuú ya'a <hesitation> te ya'a te kantuva'i tu ni ntaá itá bugambilia eucalipto nu nani ajú, ntɨókɨ, ehh jenjibre ehh yuan ka sa'i te ka sa'i in te te kaji'í ja ntuva'i ja hora kɨɨn kue'é sájiin xi ja saɨ tos ja ka'an maáyo yuan ku ja ka jií nayiú yaá te ntuvaai.